Rí refrijeradór najmu̱ꞌ jún. Najmu̱ꞌ numuu rí na̱khu̱ꞌdááꞌ ikhí ríꞌkhui̱ komídá drígóꞌ mu rí xáꞌchúú nacha̱ náa̱ꞌ rí tséꞌngo̱ꞌ ma̱mbóꞌ, ikhaa jngóó rí na̱ra̱khuáá mbá tópe̱r o̱ mbá na̱khu̱ꞌdááꞌ ikhí ma̱ꞌni migúwán. Jngáa̱ <hesitation> rígá mangaa rí náa̱ꞌ konjeladór na̱khu̱ꞌdááꞌ ikhí mangaa rí ma̱goo ma̱ri̱gá mba̱yu̱u̱ꞌ rúꞌ. Na̱khu̱ꞌdááꞌ ríꞌkhui̱, mbaꞌja verdúrá ikhí mangaa numuu rí ma̱ꞌngo̱o̱ ma̱ri̱gá mba̱yu̱u̱ꞌ.